بجيب باكت الصلصه و احطه في معلقه سمنه و أسيبها لحد و احط عليه ملح و فلفل و أسيبها لحد ما <noise> تتسبك بعد كدا اسلق المكرونه و احط عليها المكرونه تطلع احلي مكرونه بالصلصه.